يعني ممكن ألفت انتباهم شوية إن أنا أرفع صوتي يعني أعلي صوتي كدا بس بنسبة بسيطة من غير ازعاج، أو أتمشى بينهم بين الصفوف كدا بتاعتهم أعمل أي حركة، ممكن كمان أعمل أو أوجه سؤال مباشر أو سؤال بسيط أشوف مين اللي مركز معايا في الشرح وبرضه ممكن أعمل نشاط وأقسمهم لفرق عشان أشجعهم على التركيز والمشاركة.